ஏன் என்ன விஷயம் நான் எப்போதும் உனக்கு உதவி. செய்ய தயாராகவே இருக்கிறேன் என்னால் முடிந்தால். உனக்கு சிறந்த ஆலோசனையை அளிக்கேன் இது உனக்கு. உணர்ச்சிகரமான விஷயமா அல்லது காரிகையாக இருந்தால். நான் அதைக் கவனித்து கவனமாக சொல்கிறேன். நீ என்னுடைய உதவியைத் தேவைப்படுவதைப் பார்த்து. அது எனக்கு முக்கியம் என்பதைக் கண்டேன். நீ எனக்கு முழுமையாக உணர்ந்துகொள்கிறாயா. அந்த விஷயம் என்ன என்று கூறு. நான் உனக்கு முழுமையாக ஆதரவு கொடுப்பேன். சொல்லப் போகும் விஷயத்தை நான் முழுமையாக. புரிந்துகொள்வதற்காக நீ என்னுடைய கருத்துக்களை. கேட்க விரும்புகிறாய் எனக்கு தெரியும் இது உனக்கு. முக்கியமானது அதனால் நாங்கள் இதை பற்றி சிந்திப்போம்.